Ai gatinus siamesis, bengalís, himalayus, egipcius i korat. Los gatus bengalís son estus que se parecin a un lopardu peru en pequeñinu. Son mu bonitus i velozis. Unus amigus tuvun unu d´essus en casa i cá ves que ívamus de vesita, el bichinu s'enverijava i se hazía una bolina por baxu la mesa. Era una preciosidá de bestia. Yo tengu un gatinu siamés, peru no pelau, esti tieni una güena mata de pelu. Lo quieru comu si huera un iju, le pongu nel su cuencu las latinas d'atún i se lo manduca tó bien rápidu. Lo que no me gusta es que sueli echal bolinas de pelu i a vezis tosi muchu el mi probi i tampocu me gusta dexal la puerta abierta, porque s'escapa el mu joíu. La verdá es que paquí pa Estremaúra pocas razas de gatu ain desquitandu los gatus cravus i los gatus montesis. Peru pensandu paí por exempru, pos el gatu abissiniu, el gatu d'angora, el gatu persa, el gatu siamés, el gatu siberianu,... Peru lo que te digu, que paquí ain gatus a relva tolos que quieras i no hazemus assuntu dela raza que tienin. Es que a nogu essu del racismu pos comu que no...